Pues <noise> lo que es mba'aik kauk lanu'u mas mas ke lanu'ut es pu rinyiaut y pu kani kulue pe napu según que ni'ia ndajap lijiu cuando batsa'au su'ua matu pero rapu es jay rajuik bak'ajay ndeu mas xikit pero lo que mas lanu'ut es pu rinyiaut porque rapu liljit ngusaung rajuik es tsa'au cuando miak ya pep kua mbumejeu lutsajau saria jay lu'uey likiaut pu rajuik liljit para n'ia kal n'ia katjau rajuik jay l'eje kich'ijiñ rajuik lanu'u njaung saria mje se bunu kua lukjuat rajuik nji linjik njaung pero si kua ya lumey ndan nimix pus rajuik ya maiñ nipep liljit maiñ lembu ljiun porque lupat cuando rajuik que laljet pus es mananaun pu nimix y napu kani ngukjuech pus napu maiñ napu lanu'u cuando kua lumey landu lumeik talun arajuik ni'iat banaun talun <noise> o se kua lumey landu bajau pu landu pu ngukjuech pe napu maiñ nejeiñ de ngusaung rajuik ni'ia lutau kixijiñ pa ma sujueiñ pero se kua laju'u laka'ang pus napu lembu laju'u latu pero pus kiajay kauk latsa'au que napu ngukjuech pus lembu sunje porque es dios ndutsajau y maiñ y maiñ niken kua lutsajap pero lo que kauk latsa'au mas latiun se lanu'u es sania kani jay skimbiang limy kara kari skimbian nin lau ken ngunjiu pero rapu bien xichu'ut liljit de ngusaung porque lanu'u kunji kul'us ninjiñ ngusaung pus kaung napu si jay tutum y lo que es maiñ napu makua nguljua napu maiñ nejeiñ ngusaung. Y napu lembu kua latu porque napu es kua manaju namey y manaju'u tu y napu skimbiang pus l'eje que napu kua laju'u latsu'u y lembu tuu y maiñ nda nguba'ay que es nejeiñ de ngusaung pus es kani kutsejey napu kani kutsejey ngutau kang'u pus napu maiñ nejeiñ de ngusaung mas y napu kani kutsejey kaka'an talun napu maiñ bien nejeiñ de ngusaung per rapu es n'ia luta'aut saria rinyiaut pero lembe si kua latsu'u porque napu nguba'ay no es kua lumey kul'os porque saria mba'aik que limi kul'os pu rapu ya nipep kua mbatiun pero rapu mba'aik se jay bukua nguljua kutsejei napu skimbiang y napu ngukjuech porque napu nipem kua lanu'u o la'u ja ya kua latsu'u ya tu pero lo que si kua laju'u latut es pu karit kani makua nguljua pu kani tsundel rapu liljit bunguan o cuando nipep mbajau kua mba'eung pu rajuik liljit ngusaung tsau que ya buban buruan pukupu o pu kinyiep mi'iat rajuik pe rapu si kua lumey natutu porque rapu peuk pu l'eje rapu si kua la latsu'u u lameik pus es matu ndaja y rapu mi'iat pero rajuik rajuik se liljit es rajuik buruan batjau kich'ijiñ pero lembu kua lakeje lakual peuk nakui o makua pus lembu kua manatsu'u porque es nda <hesitation> nguba'ay que lumey que saria kua laju'u latun jay se kua latsu'u.